Mebɛpɛ dɛ mebɛyɛ obi a mowͻ nsudo tum kyɛn dɛ mebenya tum wͻ ogya do siantsir nye dɛ, nsu yɛ adze a mpɛn pii no, noho kͻ atwee a ͻhaw adasa hͻn asetsena yie na yehia nsu so ma hɛn nyimpadua enya apͻwmudzen na gya dze, yɛwͻ akwan ahorow pii a yetum fa do nya gya dɛm ntsi mebɛpɛ dɛ mebenya tum wͻ nsudo ma hͻn a wonnyi bi no meetum ama hͻn bi dabaa.